Gny hofan-tragno aminay atiky zao arakaraky ny habeny voalohany, de arakaraky ny hasoany, laha iha zao roy bevata sady soa, mandeha agny amin'ny trois millions cinq agny, de laha iha ro tsy de be nefa tsy de hoe carreaux magnaigny ao, mandeha eo aminy huit cent mily, neuf cent mily eo.